عندي مادة كيميائية مذوبة للشحوم والدهون العنيدة ،والأوساخ القديمة، أول شي أقوم بظخ الفرن ،وأتركه لمدة عشر دقايق وهو مغلق، علشان هذي الدهون تتفكك وتتحلحل، أحظر <hesitation> الفرشاة الموية المغلية <hesitation> أوظع الموية المغلية، وأبدأ أفرك الفرن عشان ينظف.